Kui chi chón, aho o on. ti yá'a koa a ti yá'a koan na nrutenikuni oni notá ho ta nrute jan kadanri ta ho o on. kuxinri to ngua kannri ti ya'a koan, ti yá'a kui, ati yaá koa, nra nrutenikuni chí ho o on. o koa no nrute kadanri.